पोहिब जोअ अग ब पोहि भमन् करेर् कथ सिन्दकरिबन् लगे। पह हमत् धल् दरे, पह होन करिबलगे, अर् भमनर् कथ हमत् भमनर् कथल सिन्दकरिबन् लगे। जि हमत् जि तो कम् करिबलगे, हेइ कम्दिनि हतिक् ब बेहरो, हेइ हमत् हतिक् रोपे परिशलेन कोइले, हेइ हमत् खेनि अबबोते मस्तहै। ज जोइत हमए अनुर् खोरि भमनर् दित् ब भमनर् गोति, ब हेइ भ थैदु कर्कोत् भमन् करिब, केनेरे जब कि करिब, कि खब कोथकेब, हेइ खेनि अगते कोइ परिकल्पन करतोइ। इन् तेर्म्स् ओफ् त्रन्स्पोरतिओन्। भ्हमनर् गोति बेक् गोति खोइ? धल् लबबन् ह बोले हल हेइ भमन, भमन्, भमनर् गोति बेक्, अर् भमनर् गोति हिल् ब भमनर्, जे तो ने कि? अर् एके ब भमनर् गोति पक्? अकुलु खेनि दीखोत् मोनमर् मन्तेप् ब ब गोति हि, इस् पोस्तत देखि बोले भज, अर् भमनर् एक्, ओ परितक् तको थकल् देखि बोले भज, भमन् एक् चिन्त हिल् प गोति कोइ तो ल, ह खय प खबित हिल् ब।